Guꞌn nanná nakzë tiemb x̱iꞌk nak neꞌg lën giedz, yu: tiemb gia, tiemb bidz, tiemb nal, guꞌn ki nakzë tiemb guꞌn c̲h̲uꞌnnbey minn lën giedz. Tiemb gia nak balal mëꞌ tipta xiab gia yu or ña giaꞌl xiab gia nter giaꞌl gana nter dze, ber balalsa mëꞌ xka c̲h̲ak, lëꞌ tiemb bidz nak or c̲h̲uslo mbidz xkëꞌ tipta nter dze xkëꞌ mbidz ni nup mkaꞌl giend, c̲h̲ak neꞌydoꞌ nter dze lëꞌ ic̲h̲ë gix c̲h̲uslo xbidz idib dën noꞌnda mbidzdoꞌ xluꞌw idibsa dën nika bët geda xna, lëꞌ tiemb nal nak balal mëꞌ nika dele giend gia er lëꞌ nal c̲h̲uslo c̲h̲ak yu or nika dele xkëꞌ mbidz ber nika ziꞌd me nal nak. Neꞌg lën giedz gunusa nak iza tiemb guꞌn c̲h̲uꞌnnbeynu tiemb gia, tiemb bidz gana tiemb or c̲h̲al neꞌg lën giedz, gunusa c̲h̲uꞌnnbeynu.